Tceme tare ware min teme bo di ololo wai de-tce name mme yei, so owai keme bo enana dei gbe ma agba mi bra mene enio-mu ozuza nior, fei mene me-fce me beh di yo, ano kulo der eba zaza disi tei-de eni tu mene tcolo mo emene lele na wae mi gba zuzu nana egberi me fia fia egberi fe, zuzu nana egberi me wene timi bo tcile eh bo tini bo tei yo egberi alkeme metceme beh lolo timi nana deh me tceme beh di si mi edisi mi tua mene dou-na, o-ba edicenu ene eola bo sai me-fame beh munu mene. Wo ko emien deri mo mini bra. O ba kon weri e mien bie embelemo mini kuna. Be kimi be aye fe kon i pri ki mo dou emi yan? Or, o ba kon emoma siyein mini bra. Omei kimi mo timi bo keni angamini me, be kimi be momo zozo nemi. Zozo di pele. Tari bulou be emi. Ebi anga bulou be emi. E di tua mini owei kimi, ki kiri e bomo nanaa mini ye bikae yo di pele ebimo mini, be owei kimi be, yo di pele ebimo̱ mini. Owei kimii duoni. Ani bara bo, be owei kimi be emo di pele de bi ha, o̱ ko zozo mien zozo bie mien embelemo mini kuna me, okiri nemi weri mini. Iniyome bi ba, o ko timi emomo sinyera mini bra, bikos, e digha timi e mu bolou o suo deni onieye duba e dein emi ye ba, tie bra a? Or, e di pele e, weri o mu zozo me, nana mu wari lade ni, mi kimi be eye be ba diin edein mi e be, tie bra a? Or, o keni miniti kiri bo koro mini owei e be ba, tie bra ki mo mien mini. Kiri ani efiye, kiri marriage a sou de ya? So, a gba mini bra me̱̣. Owei kimi ki nama mini kinii se, owei kimi be, e mo di pele mini. Oni toi mini bolou me. Oni fimini fiyai, ba eni fimini fiyai. Oni dise emi ye, ba eni dise emi ye. Omu kon di kon zozo mo keni anga me bi ba, kiri, be kimi be, yes. E kpo omomo timi ki dou emi yo. Yingo, mi kimi be, e dise emi yo. Kiri emo nemi weri kon mu kon keni yo angade ye. Ani, a ie dise emi yorubo ki gba mini yo. kimi bo eye fe e pri, e dise pa ke fa emi. Bibi embele eye, edise pa ke fa emi. Ani timi nw ke la, bibi embele eye fe e pri figha fa owei kini, a dou e. Timi de ke la, tua e aye fe̱ e prigha fa owei kimi. A dou e. Timi ne ke la, ini tibi kpo mien gha-fa owei kini. A dou e. E ememein ke mien kpo, eni ememein bo kiri eyo bodon ne. A tory mien la, ena toru mo eya bodo ne. A keni pa eye tau a, e me tua weri emi yee tekẹre bo. Or eme tua weri emi eye mi tubi bi pamo bo. Or, e me tua weri emi eye ena endou bo kpo pamo mini. Mo eyebose ki mo di weri be owei kirii. Be me anga mini. Ani a gba mini brame, owei kini mo kini keni yo timi mini be ba, mo eyebose e mo di pele, te ke. Kiri e owei kimi mọ kẹmi yọ a timi anga timi bo timi bo zozo nana yo ba mini mẹ ani a abo mini bra me a zini bra a mu gbagba tari tari ani tari bodou bẹ mien muna eye bo izan ke mi ye. Ebei kimi bei tari weri mẹ tịẹkịrị a azọzọ ọ mọ toi di pẹlẹ gha timi emu wari ẹ sụọ mẹ bị ba, tie bra kẹ mo kon timi paki dii me be bei kimi be e dise minị nị e fiye bọ mimi ọ mu zọzọ nana de ani bra kọ owei kịmị mọ timi e. Eniyọ mi yo bikọs, be kimi be emọ dadi di mịnị unu ye duba ena zuu dein emi bai kpo e namigha e ba o dadi di mini be kimi eye mẹ diiyin enozu dẹin emi nị mu enị ozu bolou kiri mu timi mu tọru biri bra ki okidi mini bra kpọ e numughe. Ani ba bo yọ bibi kiri bo paa m bai kpọ e numughe. Ania gba mini bra mẹ owei kimi mo kiri e tari weri e keni yo timi anga omo ton mini be ba mọ eye mose ọmo di pele mini. onu fị mịnị fiyai kpo e disẹs munu onu tuai mịnị aru kpọ e disẹẹ mini omu wemi mini buokpọ e disẹẹ mini. Ba o kọ bẹdị a emomọ toi mini braa kpọ o kọ e mọmọ sinyein mini braa kpọ e disẹ me be a kiri ọmịnị mọ la kẹnị yọ a timi ma kunu mọọ mịnị bra ki emo yeri mọ ani zini egberi a ba mo gbagba. Gba timi bo mẹ tịẹkiri a azọzọ ẹ mạ toi di pẹlẹ gha timi emu wari ẹ sụo mẹ bị ba tie bra kẹ mo kon timi. Paki dii me bẹ bei kimi be e dise mịnị ni, e fiye bọ mimi ọmu zọzọ nana de ani bra kọ owei kịmị mọ timi e. Eniya mi yo bikos, be kimi be emo dadi di mini unu ye duba ena zuu deiin emi bai kpo e namigha e ba o dadi di mini be kimi eye me enozu dein emi ni mu eni ozu bolou kiri mu timi mu tiri biri bra ki okidi mini brakpọ e numughe. Anibabo yọ bịbị kịrị bo paa ni bai kpọ e numughe. Ania a gba mini bra mẹ owei kimi mo kiri e tari wẹri e kẹni yọ timi anga omo ton mini be ba mọ eye mọse ọmo di pele mini onu fi mini fiyai kpo e disẹẹ munu onu tuại mịnị aru kpọ e dịsẹẹ mini. Omu wẹni mini buo kpọ e dịsẹẹ mịnị. Ba o kọ bẹdị a toi mini bra kpo o ko e mọmọ sinyein mini bra kpọ e dise me be a kiri ọmini mọ la kẹni yọ o timi mo kunu mọọ mini bra kie emo yeri mo ani zini egberi a ba mo gbagha gba timi ba bere dude pete de egberi fa o! Yaah!